أنا المكان اللي نشأت فيه أكثر في الأول كان شرقية بالنسبة لي. بعدين انتقلت على جدة <hesitation> جلسنا فترة كبيرة في جدة. <hesitation> كانت أفضل الأشياء او كان الوضع هناك اكثر كان أفضل من ناحية البحر ويمديك إنك تتمشي على الكورنيش والكورنيش حق جدة كان مرة خرافي. بالنافورة اللي هي كانت أطول نافورة تعتبر موجودة تقريباً في السعودية على حد علمي